﻿Gha lai muna ngulma ti fiwi hi Vurdiwu sai muna paghau Wulthani din Wultha Subu niya kat ghi ndaka ƙuƙƙusin ma gaba tsigau ma umma yon tahiyai mu calthin yau tahiyi kidkidai wi wi ndaka kuʒa p’iyatina ma zha wali ma zhayiya di kutighama ma umma ti ghumasi kutighuma ghan khin wuya bu hi ndaka uman lthin gwan ghaghausin lthingwan Sai ya umma.